Mi siikan mi tefa himbe wara valla am. to wala Mo wari ngam vallinde mai Bo, mi Jodan min tan mido suni. mi wadan du'a ji mi yeccha jaumiraawo am ko damata am pat. mi danan tomi somi ngam MI heba siwtaare mi de'itina hakkilo am heba ta nyawu nanga am.